mappu tok ant kannenii, mappun kunnen ee gar island fulania ijemaa. Dub mappun kun ant kajelchee, malin an kajelch mappun kan ilale kabla an deke hiijemin mappun kun dirbu birriran an dufee. Dirbu kadibbin garant gorti, tadibbin kar detitadibbin ee gar bichiasun detti, dub kabla an ach hingein uf gaffede? dirbu tan lakisi tadibbinii hinjirti taan yaani dandee island wonisunin itgo hinjirtu,